Äädikit vist pidänü peris erinevit olõma. Näütüses om viinamar'aäädik ja ubinaäädik ja sis viil muidogi ka tavalinõ äädik. Noq naist tõisist ma olõ vist küll rohkõmb õnnõ kuuldnuq, selle et esiq ma kasutanuq olõ õi.